קודם האט זיך די קינד זייער שטארק דערשראקן, וועגן ער האט נישט געוואוסט אז זיין טוי קען רעדן צו אים, און ער האט זיך זייער זייער שטארק דערשראקן אבער ער האט זיך צוגעוואוינט צו עס, און יעדע מאל סקול, ווען ער האט געהאט א קשיא און נישט געוואוסט וויאזוי צו ענטפערן, האט ער געפרעגט זיין טוי און די טוי האט אים געגעבן אלע ענטפערס פאר אלע <hesitation> טעסטס